...e poi chi successi? Ti finiu l'ispirazioni, ti fineru li pinseri. Comu mai partisti sparatu e ora lassasti tutti cosi 'n tridici. Un libru è pi sempri e tu lu sai chi scrivennulu poi divintari pi veru un scritturi mpurtanti comu picca ci ni sunnu. Pigghiati di jana e cimuncia arrè a scriviri, nun perdiri sta cugnintura.